أكثر شي رومانسي شفته في حياتي هو لما مثلًا نطلع مطعم وأشوف زوج وزوجته جاعدين مع بعظ وهو مثلًا مهتم فيها مهتم بطريجة جلوسها، مهتم إن هو يأكلها بيده في فمه في فمها مهتم إن هو يفتحلها الكرسي يجيب لها أي شي بعيد عنها، يشيل منها الشنط وهي ماشية، هذي أكثر الأشياء أشوفها رومانسية.